Ny penina moa zany a de fitaovana iray a entina anoratana amin'ny taratasy de n- ny penina moa no <hesitation> zavatra somary lavalava zay izy io, de ao anatiny ao a misy an'le ranomainty iny, ranomainty foana moa zany fiantsoana azy fa iny a mety miova ny lokony, mety manga, mena, maitso, mainty; zany no mety ho lokona penina.